Okey u̱ na̱byen ka̱sa na sa̱rei a̱nzan, ka̱nbyen ka u cat, ne ni nat, u hek a̱nsham swang ani. Ncat, ku cat si bu yet shya ka̱byan nzuk ka nigeriya a̱ yet atsatsak ka̱byen nu, n ni u swrang ni. Rof ka̱byen ka̱za, ka ka̱ tyyi ka̱nu-a̱tan ni kayemi. Ma bambu nijerya ku̱ bvo ni cat n nat ka̱byen ka̱yaan, n nat isreila a̱nyyi nu ba n yei urushelima ni. Kot kayemi a ni hok an cham, swat ba̱nyet a, tssup a, u̱ yya nkyang a myim ni rot kabyen a̱ya brak, kaza a̱ bvo ka̱ tyyi ka̱nu-a̱tan Kabyen a̱ya, a̱ yet atsatsak. Nja ku̱ cat ku da yet shya, n ka nat n si yya sali tat kayeni, ma n ti, n cat n swrang ki u ka̱byen nzuk ka nijerya rot kajemi n ni cat. To a̱gbodang ka̱byen nu n cat ni nu a̱mi a̱yet ka̱byen nzuk ka nijerya. Then ku u bvo ni cat ka̱byen ka̱yaan de dei n nat ka̱byen urushelima, rot ka̱yenu bvwo ka̱za n shyi, ka̱byen ka ka̱za ka yiii hywa di <hesitation> a̱yet, bai yet na̱won nu ni. Ka̱yet a̱tsatsak ka̱byen, ka̱byen ka kaza, ka ka̱ tyyi ka̱nu-atan ni kayeni sa̱rei u na̱byen ka̱sa na, ka̱byen a̱ya ani ka̱za ka hywa di ka yet ka̱biyen kanu-atan noa. Kot ami ku̱ u ni cat nat ka̱byen n nat kayemi bain bu ka̱yemi to n bvo bvwo na̱byen na̱yaan ba ma nzuk ka̱byen ka n cat n nat a ni kayemi